Sikat gigi tuh buat bersih bersih gigi kite biar ga <hesitation> istilahnye biar ga sakit berlubang <hesitation> gigi kite sikat gigi, gigi kite pbersih putih gigi kite ga bejigong kalo kite ga sikat gigi nah pernah sakit gigi tu, <hesitation> gigi kite belobang sakitnye ya allah ngebetnye minta ampun sengat senut senat senut <hesitation> gigi sakit, kita obatin ga baek baek, kalo kite sakit gigi kalo denger orang ngomong, kite mau marah aje bawaannye pengen timpe aje kalo orang ngomong gitu ya allah sakit banget, maunye kite tuh kalo sakit gigi engga ada yang ngomong, ya namanye orang die ngomong lagi ngomong lagi, kalo kite udah nangis aje sakit gigi ngebet banget, akhirnye kite diobatin tuh <hesitation> pake sarang gonggo di <hesitation> dipakein apaan tuh <hesitation> alhanmdulillah baek tuh diobatin sarang gonggo kite sakit gigi.